हाँ, मलेशिया को इतिहास भी गणो रोचक छे। मलेशिया को इतिहास इत्तो रोचक है कि सबसे पहले हम एकलो ब्रिटेन को कब्जा में रहो और मलाया का नाम से जान्यो जातो रहो। थर्टी वन अगस्त नाइन्टीन फिफ्टी सेवन में, मलाया ब्रिटेन सु आजाद हुई गयो थो। फिर नाइन्टीन सिक्स्टी थ्री में, मलाया सहबा <hesitation> चारवाग और सिंगापूर <hesitation> मिलीकन मलेशिया बनी गयो। सिंगापूर मिलीकन मलेशिया बनी गयो, पर नाइन्टीन सिक्स्टी सेवन में, सिंगापूर मलेशिया सु अलग हुई गयो।